I ñanta ke la le janniŋ i be duŋ naa kuu to, i ñanta a loŋ na le i be muŋ kela niŋ musoo lemu, janniŋ i be futuu la kee boosiŋ i ñanta a ñininkaa la le, misilimoo lemu waraŋ misilimoo nteŋ i ñanta a loŋ na le. Kee fanaŋ niŋ i be musoo ñiniŋ na, a kuluuta le baŋ waraŋ a maŋ kuluu, waraŋ a diinata le baŋ waraŋ a botota famii juuma le kono, i ñanta wo loŋ na le janniŋ i ke a futuu.